الوظيفة اللي ممكن أكون سيئ فيها <hesitation> ما بحب أتعامل مع الارقام مرة <hesitation> ما بحب أكون محاسب، <hesitation> ما بحب أي شيء أي شيء بالأرقام ما بحبه، ما بحب التعامل مع أي ارقام، <hesitation> أنا شخص هادي وما بحب الضغوط.